عشان اتعلم لغة جديدة لازم أخصص لها من عشر دقائق إلى خمسة عشر دقيقة يوميا أتدرب عليها، واستخدم التطبيقات اللي بتمارس اللغة أنه انا امارسها مع الناس اللي هما اهل اللغة نفسهم، عشان اكتسبها بشكل أسرع، وأدمج ما بين اللغة الجديدة وما بين أنشطة حياتي اليومية بحيث ادخلها في حياتي.